الحصان هو حيواني المفضل <hesitation> ابار الحيوان الاليف المفضل ابار الحصان زاده ال السلحفاة السلحفاة ياسر حيوان اليف تعجيني على عدم قدرتها <hesitation> عيشتها ياسر بسيطة <hesitation> تحيطها ياسر محلاها ديما مخبية فالقوقعة نتاعها تخرج ساعات